a mɛ sɛ diya mamu ɲi sirtu benɛ lo vɛwa-na mɛ se mu ɛnɛni nu apo mu ɛnɛni nu apo <noise> donk in yi ma sɛ diya tomu besosi mɛ mɛ se